Th, tiop, chon, tap, ga’y, xop, gaz, xun, ga’h, txë, tx-ptuby, tx-tiop, <hesitation> txe’ny, txdaa’, txeeny, txeny btuby, txeeny btiop, txeeny bchon, txeeny taap, ga’al, ga’al btuby, ga’al btiop, ga’al bchon, ga’al btaap, ga’al bga’ay, ga’al xop, ga’al ga’ax, ga’al bxun, ga’al bga’a, ga’al btx. Nitidiz rchela’.